Aona, an̈ao zen̈y mila konsay bôka aminaka, ia za ndraiky afa manome konsay an̈ao fo fa tsy afaka mangala plasin̈ao za mangala desiziò, an̈ao feky tompon̈y de- desiziò nenakà zen̈y konsay fo. Ino ma prôblemon̈ao drako ô? Tsô fo misy azo antahatahin̈a an̈ao.